Pues chiglo yoningrapilo lonis indebo debotón yidexaton ded nayal nganaken ka yin riꞌiganaken chagoꞌll tgo lo tbeoꞌ sto sto lonirka chekeꞌbeo lo película lo novela wlo kalikatur lo <hesitation> kishteo lonibengudni gunin zobe lo korrient promarchi, kalen kontrol chi, raterey bepnapis.